<hesitation> Toetr'andra bôkà shine zen̈y miôvaôva be hoe fa matetiky zen̈y kôa efa hiver ohatra irô io <hesitation> main̈y na glasy be zen̈y, arakaraka zen̈y. Dia avy eo miôvaôva fa nereo ndray zen̈y somary malefadefaka kokoa.